Eah tasumusiy beren kitaih beren ketuang kunyi pengalamangku nyaku pira mo tawon emberengku sana meing kewur engka kewur nyaku dulu kuciri cinirita aneate <hesitation> yang mana measana kewur be maleoh siteh karna eh kokumantek kapaya kapa akar kuning emaleos te cuman dei kante kapaya sebarang seitu kapayah sa berenudi mou terang eh kumedo mi medo mi <hesitation> kapaya wowos kapaya oiam penting pekarung tenung pekaru tente leper tanpa enangen dei kanteh komedo lah oki em noki tekane nula wo matereng dei tuanna same teterang eberen wong kapaya jadi kose merolah kapaya wowos pekaruten engka nenu pagi, ememodo memodo mo rapa beren setiap memodo worapa beren ko musti kuman sengepa ruah Sengepa rua kapaya wowos mantu ukuran- ukuran te satu kilo satu satu kilo <hesitation> tiap <hesitation> memodo wong sore kapa wean keng kei em mbangun kengkei <hesitation> akar kuning pengalamangku saakar kuning kuman laeng nyaku pernah siwi sini woketeite karna engkewur kewur beren medome sobor tukanengku otuang telu kinaanku okuri mampu mak mekan tetuana empedaman mekan ndi sedap yadem medomi nyaku lima taan rindung dangku <hesitation> rundang kula itu tupu sengkula dano nate edon jadi misalnya hana lima mungkin <hesitation> sengeparua ngelas mungkin sengeparua gelas limei tu jadi pinu sola danona tenedon ni tukang kei musti memodo oh mawengido tiap hari rior eberunu maleos beweang engkekei sondor kanen em eh tumerang bawean neng kayu tiin tiih engkayun itu nde endeiko ondo nona Endei koon ketoron teimitu rula wayang cabang nah taan mustu medon selah irio danoda laker ketuan neou eng ngaran wianiih banguriran ngarana ngaranang kayu nitu banguriran daong nan natas neputi eng kuli na <hesitation> apaeh soklat kuni kunereng kayuna situ masela medo nini tu rula wayang cabang bersilah taremalah taremalan tempok wikatlah <hesitation> beren aituti situmberen setiap sore tuanna <hesitation> pa pati sane daon nona dan nona anu ebanguriran rior tumerang jadi e mengenaiem em meteterange ehberen hanakeur eh kegampang telu teunu coba alah nitu memang memang teturu netuan nitu